Ah raha ohatra hoe tsy maintsy miakatra amina tendrombohitra izay tegna ambo an-tany aketo zah ai, le raha homaniko ai de mitondra rano kalongany zah, de <hesitation> magnatao kapa mahivankivagna amjay mbô moramora zah miakatra ambony akagny, de ankoatran'izay koa o mitondra satroka zah satria possible mahamay be andro, de mitondra goûté, tsakitsaky mbô ihoaniko zah kaof magnano pause leha reraka regny, de avakeo koa mitondra amparasoly saode magnoragna tampoka andro.